Yeah so we have different different uses but ley one I know of like soap is made with some different different things to help to move ley dart from either our body or to move it from on clothes so when you find yourself like taking bath without soap and after your bathing you will na feel comfortable because na all ley dart you will move from your skin but when you use soap and then you take bath you will find your body flexible and you will like maybe smell la kind na sweet scent especially ley kind na soap you use and likewise with ley clothes when you just put clothes in water and start washing it you like you will na feel fine unless you use soap because la ley soap is use make with different different thing neh to help clean ley thing neh you want to wash.